<hesitation> Indroa isan-kerinandro eo aho an no miditra toerana fisakafoanana. Dia ny hotely fidirako an, hotely gasy ny anakiray, dia hotely sinoa ny anakiray. Ny mahatonga ahy miditra amin'ilay hotely gasy an, ilay sakafo gasy andrahoin'olon-kafa ankoatra anahako izany an, matsiro kokoa, ohatran'ny hitako tena matsiro mihitsiny ilay sakafo ataon'izareo. Dia ankafiziko mihtsy ilay miditra amin'ilay hotely gasy. Dia ilay hotely sinoa indray an, ny mampatonga ahy hiditra amin'ny amin'ilay hotely sinoa rehefa te-mba hiova kely hoe hihinana paty aho. Paty karakarain'ny mpahandro sinoa dia any koa aho no mandeha satria ohatran'ny tsy haiko koa ny manao an'ilay paty, misy laron-tsakafo hafa mihitsy ilay ataon'izareo dia ohatran'ny matsiro kokoa. Moa, eo ihany ilay fotoanko manko indraindray ao anatin'iny indroa isan-kerinandro iny aho misy tena miasa be dia tsy vita ilay sakafo ao an-trano, dia izay no mampatonga ahy miditra <hesitation> toerana fisakafoanana koa amin'izay.